Matetiky aloha gny leguma, tsy de problema loatsy gny mitahiry anazy. Afaky tahirizy ela izy io, no izy tsy lena tsy mando vo tsy tarafy masoandro vo arakarakin'ny gny fepetra ilainy le karaza leguma izay tianao ho tahirizy. Fa io afaky tahirizy ela aloha manahaky gny pomme de terre zao ohatsy, afaky tahirizinao maharitsaritsy izy, mety agnandrony maro, mety ho ambolany io, arakaraky fitahirizanao anazy ao. Misy koa gny sasany manahaky anireny mety tsy haharitsy manahaky anizay, gn'akondro zao tsy hainao tahirizy ela manahaky anizay fa avy da simba. ah gn'akondro moa zany tsy ah ino izy tiky tsy leguma fa ah voankazo fa gny leguma afaky tahirizy maharitsaritsy kely izy io arakaraky gny fitahiriza anazy avao fa tsy atao mando satria halany ze raha zay.